Bisa bubuluk ita tasoda ia ita tao bek esa tete'ek ka ita dendia so, na enon a, hapu bek yang londiak so na mafadan londiak. Supaya lobek esa te ita dendia so, ta pake kekedi ndindiuk nai dalek fa.